कपड़ो पर लगी चैन स्प्रेॉकेट गियर का माध्यम सी काम करदी ये गियर का माध्यम से चैन कपड़ो पर गुजरदी और शक्ति ते स्थानांतरण करिक ते स्परोक्रेट गियर का दाँत चैन का गियरो मा फिट ह्वे जाँदीन।